زه تقریباً شپږ جوړې بوټان لرم. یوه جوړه د دفتر لپاره رسمي، یوه د ورزش لپاره، یوه د ورځني تګ راتګ، یوه جوړه د ژمي تاوده بوټان، یوه جوړه د باران ضد، او یو جوړه د چکر لپاره. هره جوړه د اړتیا له مخې کاروم.